أول حاجه نروح نشوف الاكتفيتز اللي هم عادتن بيعملوها النوادي نروح نعرف نفسنا أنا بالنسبة لي هروح اسألهم عن اسمهم واقول لهم اسمي هشوف انا بحب العب رياضة ايه واقول لهم ان الرياضه اللي بحب العبها هل هم بيلعبوها ولالا وهكذا